<hesitation> Akajangwa nikaghuma kokwabisoro ebighezi kutsibu kusangwa iko- ku kukangitha embeba omwalhukyimba olhwewhite ngalhwolhwu kakahirayomo simulibanika musasi. Omwabikuhi nikayonjo, akajangwa nikayonjo. <hesitation> Ekyakabiri yembwa kutse endeghetheghe omwalhulimi lhwethu olhwabakonzo. Embwa yikaminyerera mukama wayu nomuwangasa omwakyiro saha singahi yikaminyerera yithi mukama wayi yoyo amasa siyirikulhuma betu omundu amasa oghundi eya- eya- eyayithasi, yikamusembera. <hesitation>